الذاكرة الجيدة متعبة نفس الوقت هيا مفيدة متعبة لان غاح يذكر كثيغ شغلات صابتو مثلا اذتو دمرتو بوقت معين ومليحة انو يذكر شغلات كثيغة مثلا يحتاجها مثلا بدراستو بشغلو بعملو حتى لا يستعين بشخص ثاني يذكر.